Mes in poat, na ku kanat tin bongbong, bai na nu gun stiring bai na na hohoat ogun. Poat na hohoat puna, bai na goa oku gun i mes oku i na yen. Bai na sioung poit ogumeh, me toi gun in nang bai na put guai youh o sirok pea mes. Hen hakap ogun, kao totot nu sai ne na. Na ka nah natu. Nu gun o kinat, nu gun in baira ba na tataan ogun natu. Poat i tataan puna bo sampla papean tsinon hate die na, "Narioh hiring kuru on mei tuan na puo natu." Bai na hate gun erun, "Raeh on, na na raon oku gun natu." Kato gun nabo gun erun, nao gun natu. <noise> Baira ogun, kap on hahus poit gun eyouh, gonan poit hamanas ogumeh tin neh. Gonan ogumeh, me sep pore gun o papean tsinon yu ih kopu. Be run <hesitation> rangat die na, "No tuhan hakap omea natu." Bai na, "Ah." Na pan ama tahot." Be men hot sioung hamanas omumeh. Nao mumeh, <noise> me raon oma ih peles, be run hate sai die na. "Nameh tana sisiuh am tasi." Bai men nao mu nah tasi. Nao men na sisiuh omen, natu kuhin petas bai men ket poit omen numa. Nao mumeh numa, hapanis hakap ogun, gonan poit o gun kotohan, rarao. Rarao men gun o papean tsinon yu eh, e eh natsihao yu eh be run hate as die na, "Name tana hohoat am tsiah." Na hamanas omu nah, na hohoat omen. Na hohoat pumen be men goa mes men parao soon e ih, na yen in kunup. Kato men me hasung poat omen. Me hasung omen be run hate die na, "Nama tsiah tana peso yem." Nao men na peso men eyouh. Peso hakap men eyouh, hate gun erun, "Na na soh petas ogun." Kato gun takai bo gun erun ba na na soh ogun. Natu bongbong on be na boak poit ogumeh. Boak ogumeh tin bongbong, nu gun o kinat, mei hen puna tin bongbong. Nu gun o kinat be na sioung sai gun natu. Nao gunah natu, kilin pore gun tsi pan yu eh, kato gun baira pore gun. Baira gun, kap on, hahus bi gun eyouh Totot to sek mani nu sai ne na. Kato gun bai na, nao gunah na sek mani ogun. Nao guna yu eh to piriki kuru to mani eh, mei kinan sin puna nakatuun kakato yena, kate sek puna o mani. Kato gun, sek gun o mani yu eh. <noise> Na mani as to katuun yu eh sek i na. Sek hakap gun o mani, koh kuru puna be youh toon on be youh ku ome yu nen. Poat i kinan punai youh be na tsia hamanas ogume kopu. Nao gume, me soot ogua tin baron e ih kopu, pagas sai ogume ih, kao ria nawen e ih. Ka puana yu eh, kora o gun, simuk. Kato gun teis gun tsi nang, na tataan poit ogumeh. Soot kuru ogua tin pan ke nate na soot aobot oria o papean tsinon, <hesitation> na soot ogun, be run soot as orih yu eh. Hagum sai kusi oma yu eh, kora omen. Kora hakap omen, narioh koh on <noise> tataan hot poit petas omu meh. Sioung omumeh, nao meh hate gun erun, "Hot keis a nah, ne tasu kusi ogun e ih te kawo bere tamen e ih nahen." Run <hesitation> hot amanas ori nah be na tasu okot ogunah. Soot oguai nahen, kawo rangat ne na, "Ya tuhan omeo?" "Tuhan ogumea natu bah." "No habaira pore o meh?" Be na, "Ah." Hate die na, "Kanihen enen tin sopen enen." Nao gun kaku gun in tatabu tin sopen bai na hen ogun. Hen hakap ogun hate gun erun, "Natu neh petas on, na sioung poit petas ogun numa." Kato on be na sioung ogun numa. Nao guna numa, papean tsinon i ih ri hanos pore na kotonan. Hate die na "No soot hakap onah." Be na, "Ah, nama tsiah tana hohoat pore, natsihou in raeh e ih to hohoat." Be na kato gun, hate gun erun, "Na nah, na sooh hahois kusi ogun." Be run, "Ah, raeh on. Yo kaka pan, men na hohoat omen." Run kato rih so hakoh amanas dio tsinih, tasoa ori nah. Tasoa ori nah, na hohoat orih, ka tamup bei naruot pea e hon on. Be run tsia poit orimeh. Me soot purun mei not asah sooh puna. Be run kinan die na be run, "Men tsia mumein narout." Be na, "Na kinan onot gunai natu kokoun pumiouh be mei a mangin na puna na." Be run, "No kono nakatuun panas in nate." Be na, "Ah. 'Hou on?'" "Mei a kinan punao natu kokoun onah bai mei a mangin na punao." "Raeh on mu sisiuh hakap omu mea nen tasi." Be run kato rih peso din tsi yen be na na soh bo gun erun. Kanat ogun tin gan bongbong "Tataan kusi ogun e ih tere kawo." "Na nah, raeh on ta hesesep pore oriba nen baron." Ba men kato men <noise> tataan hamanas o munah. Nao gunah na soot ogua yu eh tere kawo eh. Be run <hesitation> rangat die na, "No habongbong kuru omeh, hou meh mu hesisi <noise> nambaut pore mume nen numa." Bai na, "Mei ah. 'Hou on?'" "Mei ah nahanu kinan die habongbong tun pumeo." Be na, "Mei a bah <noise> narioh a sek mes meh be na ku nameh." "Raeh on." "Be ya na pumao?" Rangat hamanas purun ena. "Ya na pumao?" Be na, "Mei a na touket pore gun e ih natu." Be run, "Ah, raeh on." Hen hakap ogun, nu guao kinat yu eh terun, be na tataan pore guna natu. Na ku na nah bo, erun papean tsinon paol pore die na. Hate die na, "Nameh tana teis yem in wen e ih." Bai na, "Ah raeh on, na pan ama tanah." Nabo kusi gun tokui na, be nit ri nah. Kato men tataan amanas omu nah yu eh. Nao mu nah, na soot o hate die na, "Yu ih ina hip wen e ih ke teis dih." Be na, "Raeh on." Teis hamanas men in wen yu eh. Teis men in nang. Kap on hate die na, "O tsinih yu eh suo dime run na hakoas dai youh." Kato gun hate gue run, "Yo soat hamuo pan ama." Be run kato rih, soat hamanas ori na kopu. Soat puna run yu eh bai na soat mahut okot gun in nitsi nang na, gonan mahut amanas gunai run. Tataan ogu nah, nao gunah, na soot kuru guai popoan tin baron, bein mes in lapun man yu eh rangat ne na. "Ya tuhan omea mu?" "Men teis mumein nang yas e eh." "Mu teis as omu mea tin blok mu tse mu pupun pore omu meh na <hesitation> hahon pore mamu ih tin grin e ih ke kato men dirun." Bai na, "Mei ah men teis omu mea ih yas e ih blok." "Ah, raeh on." Kato gun nabo gun eyouh gonan ogu nah. Nao gunah bao papean tsinon rangat die na, "Ya leleit sai omeo?" Bai na, <hesitation> "Na rarang sai men gumein lapun man e ih." "Hou me youh?" "Mei ah, rangat mena ya teis dimea in nang." Bai na, "Men teis omu mea ih yas e ih blok." <hesitation> Papean tsinon i ih hate die na, "Rama rang oriba temen. A rang diba temen yu nen be men posan mene youh." Bai na, "Mei ah, koma posan yem eyouh. Lapun kuru on." Be run, "Lapun tuan as on to posan." Kato gun be na, "Na pan ama tsiah tana hakoas in na nang." Nao munah <noise> na hakoas men na nang yu eh. Hakoas mae youh to tsinih, mes napean tsinon suo on. Suo on be men tataan omu nai peles. Poat na soot puamen peles, kosos sai men o henatung pea yu eh peles. Rangat men o sampla papean, "Resih henatung orih?" Son o pan de youh o katuun. <hesitation> "Henatung sin di nasah?" "Bein grin petas, nakatuun i eh teis pupun o mea eh tin blok te ka eh." Be na, "Puah! Ke hate dih, teis oku petas ama tina blok." Be run kato rih, rangat die na, "Bi ya tuhan omeo?" "Na tuhan as ogumea ih, teis nang." "Bi ya teis okot omeo?" "Nakatuun kame ni mu tsi pa blok na teis nouh nang." Be run, "Ah, yo raeh on." Be run kato rih hate die na, "Mahu be ya na pumao?" <noise> Bai na, "Na tou na hohoat kusi gun tsiah tsimou tsi habinit." Be run, "Ah, totot o raeh o pore nen." Ba na kato gun hate gun erun, "Ne na tsimou kokoba kusi guo, nameh me hakoh o tsinih be na ku mes e nah tin napeke eh yas e eh, Hahamui." Be run rangat die na, "Mu bere sih na hoat omuo?" Bai na, "Na pose bah. 'Hou mu tou na as omu meh?'" Bai run, "Men tou na as omu meh kobe mei ao tsinih." Be na hate gun erun, "Tsinih pea keis yu ih tou suo guana ih." "Be raeh panas on nit aobot ta koas o nit." Kato men koas oma to tsinih pea ih, suo manas omu nah tin napeke. Nao mu nah na soot oma eh, hate gun erun, "Yo hoat panam." Nu manas dini pa supsup terun, ni pa raba be run galas amanas orih. Galas orih be na nu kot gun o tsinih, na hohoat ogun, longbol. Nao gun na hohoat ogun. Na ku lout mes in tsi yen yu eh. Tsi yen pea pose as. Nao gume me tsek gun erun. Rangat gun erun, "Hage ta hot soung petas o nit?" Bai run, "Mei ah. Hanos tamup, mei not a lout pumen, no nen lout hakap omeh." Bai na, "Pah, tsi raeh as na ka na hoat halout tamup sai kusi." Nu gun in hose, hatasoa poit guao tsinih yu eh suo guna yas noun. Nao gunah tang ogua eh, hohoat amanas ogun. Hohoat ogun- hohoat ogun- hohoat ogun, lout mes ina na yen e ih. Nao gumeh, me <hesitation> tsek sai gun erun. "Eno ma koma me tsek emen. Mei not a lout pumen na yen." Bai na, "Raeh on na na hohoat hahanos soung sai gue mu ih yas." Kato manas ogun, nao guna yu eh i yas. Hohoat sai hamanas gun. Tsinih e ih saput mes in tsi yen. Kato gun koh poit amanas ogumeh kopu hangum meo tsinih. Hate gun erun, "Na pan a meh ta hot am tsiah." Be run hate die na, "Eno lout anun akap onah, men mei not ah." Bai na, "Raeh on koas oku petas am, mu nu diba tsi- tsi yen e ih tena, lout mes kuru on yu ih tena ih." Be run kato rih koas orih. Koas orih be men suo poit amanas o mu meh numa. Nao mu meh, hasung kuru omai kotonan, papean o kekerek pagas ori meh me hakon orih to tsinih. Hakon orih be run tara pan dio tsinih e ih saput in tsi yen. Be run rangat die na, "Sih hoat omeh?" Be na, "Hou bah, mu pose am nate hoat omu." Hate gun erun, "Nu yem tsitsi yen." Be run kato rih herok di ni tsitsi yen, nao ri nah na peso rih. Soat guna tsi tapo tsi yen na numa, hapeso gun eyouh, hen akap ogun, e eh narioh ruku kap. Natsihao as o pan yu eh kei raeh me yuh. Natu kuhin kuru on e eh, natsihao sek okot on to pokus. Kato gun hate guo boys, "Na ma tsiah tana pilei kotonan. Gonan o muna kotonan. Na puna men kotonan, sampla papean tsinon ri hahanos akap pore a yu eh. Gum tututuut kusi oma yu eh, kap on yu eh, hate gun erun, "Na tou na soh petas ogun. Tamasiuh ogun." Nabo guai run yu eh, nao gunah na soh ogun. Kanat ogun tin bongbong, hahanos hakap pore dinai na papean tsinon. Ri mas kinan hare ena i mes in kain pean. <hesitation> Tina bongbong haobot ari me hahanos ena. Rangat gun erun, "Hage?" "Mei ah, tana hohoat pore tsiah." Be na, "Mei ah tuan on, na tou na pore gun natu." Kato gun nabo guai run yu eh, na kusi gumeh harereh. Hahuos ogun, kap on sioung poit ogu na numa. Tataan oguna numa, na soot oguai numa, lain numa hate die na, "Papean tsinon e ih gonan hakap ori nah kotonan hate dina hanos dibai no eh." "Hakai run bai run na hahanos ena eh. Mei a tokui run, nange oku petas dio raon papan." Kato gun <noise> gonan <noise> rangat die na, "No nao ni yah?" "Na nao gun natu." "Bo hohoat?" "E raeh on na hohoat am, na tou na tsimou kusi tsi habinit e ih natu." Be run, "Raeh on na nah men na hoat omen." Be na, "Na nah." Kato gun tataan bo gume run baron. Nao gumeh ket mes ogunah natu. Ket puna na ba na kinan guo mes o roi ih hunung. Kinan ogun be na, kore mas ka hanun ona ih yas e eh." Kato gun sek gunai youh roi. Tsek ogun mei an kore, kinan ogun kopu, kore soh a kopu to roi- roi o kekerek, ka mes a kopu. Koh poit ogu meh, toon oku panas ogun, namot guai youh to his, tatu gun eyouh pou hamat bi gun eyouh. <noise> Gom gun eyouh, nao guna natu. Nao gunah, nu gun o kinat, ketep kusi o gun nokui. Ketep ogun- ketep ogun, narioh kate kek kuru, na tsimou mani gun. Nao gun sek gun tsi mani, tsi pa sian, koh poit ogu meh baron, kora tataan amanas ogumeh. Nao gumeh me sep guai run baron. Rangat die na, "Gom sa nen?" Be na, "Mei ah, tsi habobos panas sep pore dimea ih natu." Be ru, "No bobos on. No sep pore mei in kore." Be na, "Tsi mes oku bah nu gume na." <noise> Hate die na, "Na pan ameh ta hot am." Hot amanas omu meh numa. Nao mu meh, me soot omai numa, huhu gun eyouh kore, hasi gun eyouh. Na soh ogun, e eh natu bong petas yu eh. Soh ogun, na ku soh ha eli mes. Soh ogun, kanat ogun tin bongbong, boak ogu meh, toi gun in nang, pot gun eyouh kore, hagum guai youh to tong. Hagum guai youh to tong narioh sek kuru o meh, mosa hakap in kore. Hagum sai gun in habinit teyouh. Mosa on, hen amanas ogun. Hen hakap ogun, bao baku na kui pore on ya pore ana puna yu eh tin naan. Be na, ah, na mas malolo kusi ogun tin naan i pion <noise> kato gun na sisiuh ogun, nao gumeh, hamatonan gun in bet soh soung sai gun tin naan. Papean tsinon i ih me kari tsitsimou pore dia na. Nao rimeh rangat do lain numa, "Nakatuun i ih." "Nakatuun ih soh on." "Hou on?" "Mei ah, e kare tsitsimou na men bongbong." "E soh on, hate ne Hasagohan kuru no tait." Raeh on hakanat mamen be youh me tsek poit emu. Lain hakanat amanas die na, tataan ogunah kotonan. Nao gunah be run gum pore oria kotonan. <noise> "No be soh sisin tun o nah." Be na, "Mei a bah, o tait bah. 'Bai mu?'" Men bao lain tin habongbong mein kanat." "Raeh on, bekos mei kui puamu natu. Mu nange oku muao papou ih numa." Kato amanas, <noise> na manas ogun numa na soh ogun.